Mi heɓa doccal, mi hebbina ngal, nden bo, mi heɓa kemikarji pat, mi heɓa paɗe cembiɗɗe, mi heɓa boom, mi heɓa kujeeji ɗuuɗɗi, mi jogo.